Boŋ, kuuroo i se a ke noo buloo la. wo lemu i ye jio ke keeraŋo kono. i ye saafinoo maa bayoo la i ye a bula a kono, i ye i buloo taa teŋ i ka a forotee. Duŋ doolu fanaŋ bi jee i ka bankoo taa le. taa fo ka yiroo ňiŋ taa ka a busaa la teŋ puru ka kuuroo ke.